Staari nuuro ntasa kuatiuro este refrigerador ya a ya’a chii jatiunyo ioo tu uu nuu, iootuu chu’untuyo jaa vijii naatu este kii kuayo inn este ja vixii <hesitation> paleta jaa ñu’u yu’uaun nuu chinteyo chisíkí jaa ma ntucha jii, ni’ini xaa sa’a te ntuchaniun nu chinteyo inka lado ichi chiii yua te chinteyo ichi síkí xii naun este naun sa’ayo, naun kua kunimayo te chinteyo, kuayo inn, inn stee inn chuu xii kuayo kuñu xintiki xii kuayo este este kuño ríí xií kuayo naun kuñu kuniyo kuayo te maa kuniyo keeyo yachiyo te chinteyo nuu este refrigerador chii síkí na va maa, navama matíví yachi, te chichia chii kuu chintero este este ntucha, kuu chintero nteyuu nu ni ntoo, nteyoro kuu chivaro te chiñtero ini refria te kasuva’aro te moi ma kuñaro, ma, ma, ma kuña, ma jasuro nu nuu chii ni tiví suni te chintero staaro, chintero este naun kuniro ntikiro, ya’aro, tinana sooro, tinana kuaro naun kuniro, chintee mara chii chi’ia ya’a chii ma tikí yachii te nuu chintero chii sikíaa chii kayu suni chii ñiii xaa vijii xaa este vijii xa’aga tu chii maa kayu ji’ii. Este yua maa keero jaa uni este feo sa’ayo chii tíví, suni nuu kuñaro kee jiku kee kítí kuntero jii te tiuu sconite, va’a kuuntero nuu nakacharo, xii kiiro jii sa’ama vixo lulite kuakaro ini te este nasantuyo ini te ntucha nu kuniro kiiro jii konte fuera nakacha va’ayo jii ntucha xii naun sa’a mayo jii koo vaatuni este nunkava te touu xii, naun kua maa te vini, vinini kuukuro jii, yua ni kaari jiro este nau kua jaa chinteeyo ya’a, te naun kua chinteyo ini chii síkí maakuu chinteyo ntiro naun kuntee ichi síkí ichi chiio, tee chintee ntiro kiiro jii ichi síkí tee tíví chii, ni’ii xaaga este vijiin xaaga sa’a ichi síkíun te ichi chia chii este tuu xáá, yua este ya’a chintero taka ntatiuro nava kanta ti’ili kuantiiunro.